वनस्पति तैल विभिन्न प्रकार का होतौ हय। और यह प्रमुख रूप सै उनाकौ उत्पादन उत्पत्ति प्रक्रिया अउर उपयोग कै आधार पै विभिन्न होतै हय। वनस्पति तैलौं का उपयोग खाना पाकन त्वच की देखभाल अउर उद्योग मँ होतौ हय। यहाँ कुछ प्रमुख प्रकार के वनस्पति तैलौं के बारे मँ बतातौ हय। सूरजमुखी तैल उत्पत्ति सूरजमुखी के बीज सै प्राप्त होतौ हय। स्वाद अउर गु़ड़हल का ताज़गी से भरौ होतौ हय। और बहुत ही सूक्ष्म होतै सरसों का तैल उत्पत्ति सरसों के बीज सै प्राप्त होतौ हय। स्वाद अउर गंध इसाकौ स्वाद तीव्र अउर तेज होतौ घास। साथ ही इसामै ओमेगा तीन, फाइटी एसिड होत हय।